Apa biasa hal yang kupau tumasanneng nak biasa kande kapurung biasa malenak <hesitation> anu to maolahraga tumai magoloraka, biasa tu atauka stamona <hesitation> kuolarangku dikampong <hesitation> sampu sambungku teanggannai ciro biasa <hesitation> anu apa, <hesitation> musannanga tidur mi karna mukiro baru kenon apa denggu to asenna teangganna maneapani masennang ke grub manustumai. Estu edi setu anu apa kenenna dekupurai dirupang secara tiba tiba tengan ri musim pea tea pana dibuangki to karena yang, yang diparenna dikampak kampai kampain adeen. <hesitation>